هفضل فقدان سمعي، لإن البصر مهم في حياتي اليومية من القراءة من شوف كل حاجة، الحاجات واجد البصر مهم، لكن السمع يمكن نعوضها بشكل أسهل من خلال وسائل المساعدة من زرع سماعات أو قوقعة، لكن البصر ما يتعوضش.